ഇഥേ ഏന്ക്ലേ നിലലേ പ്രാനിലേനേ സന്കുന ഉന്ദു നൈതി। കതേ അതന്ദ അനൈതി കതേ। സന്കോദ ബോര്ഛ ഐന। വഗേ മന്പുനന്ദ ഐകു ബിന ബിപിരയത് അന്സരിന്ദു। പനോലി ഇഥേ ഉന്ജി ഓബേ പ്രാനിലേനേ നിലലേ സന്കുന। ഇര്തി ഏന്ക്ലേഗേ അ പ്രാനി ഇര്തി പ്രീഥി ആദ ഇകേ ഔ। മന്ദ തികുന്ദു അവേ രീഥി ഏന്ക ലല നൈലേഗേ അതന്ദ। പേഥ ലേഗേ മന്ദ <hesitation> പ്രീഥി താദ ഇകേ। ഏന്ക ലല മല്പ അവേ രീഥി അ പ്രാനിലേ ഏന്ക്ലേഗേലേ। ഓബേ രീഥി അവേ രീഥി സഹജന മന്പുന്ദു ഇഥേ നൈലേ। ഏന്ക്ലേഗേ കവല കോരുപുന്ദു പേഥ മന്ദ ഏന്ക്ലേഗേ പേര। ഗോബര അവേ മന്ദ ബുക ക്രിസ്തി തതു വതേ ഇകു മന്ദ। ഉജ ഉപുന്ദു അവേ രീഥി കേലൌ നൈലേ മന്ദ അനത। നൈലേ മന്ദ ഇപുന്ദു രോദ സൈവ മന്ദ ഐന മന്ദ। ദഥു അഥ് സന്കുന്ദ അവേ മന്ദ ഏദ്ദ വിശയ അവേ। രീഥി അനൈതിക ഐന വഗേ പതി അദുനന്ദ കേലൌ। സഥി ഏന്കല പനിലേനേ ഓര കത്തു ബര്ഥ മന്ദ। ഏന്കല സകോ അന്ഛ മന്ദ മന്പിരലി ഐന സ്വാതന്തര। മന്പുനന്ദ ഉപുന്ദു അന്ഛ അന്ഛ ബുദോദു ഐന അന്ഛ। ഇകു ബോദന അന്ഛ ന ജിവന്ദ മന്പിരല തുക്ക। കേലൌകേ പ്രനിലേനേ സകോ മേരേ അന്ദ ഇകു സരി ഥിനിയര। പദു ജേരേ പോസ്തേഗ ഹര മന്ദ കോരുപു ജേരേ അന്ഛ। മന്ദ മന്ദ നൌ സരി യഥു പ്രനിലേനേ സന്കുന തുക്ക। ഐന കലേക്ത അഥ ഥുവോദ ഐന ഏദ്ദ അഥ ഥുവോനോദ।